فی الحال، زیادٕ تر اخلٲقی رہنما خطوط چِھ اتھ مفروضس پیٹھ کٲم کران زِ جانورن ہنٛد تجربہٕ چُھ انسانن خاطرٕ اہم ممکنہٕ فأئدٕ کہ وجہ سۭتۍ جائز آسان۔